بالنسبا ليا أما, نحب يكون عندك القدرا على التحكم في الحيوانات, على خاطر الحيوانات جزء كبير من حياتنا, وحاجا مهما برشا, ونقدر نساعدهم في الحفاظ على البيئا, والتوازن الطبيعي, إذا كان عندي القدرا باش تحكم فيهم, نقدر نوفرلهم حمايا, ونحاول نحد من الكاينات المهددا, ونساعد في التحسين حياتهم, أماا الآلات رغم الفايدا, متاعها, تبقى مجرد أدوات نستعملوها في حياتنا مش مهما.